Karazany araiky fao kafe misy aminay, kafe, kafe <hesitation> izy mato le masaka de alaigny, atapy de izy avy atapy igny avy am'zay totoigna de izy totoigna de m- s- miboaka le aroy igny le voany roa igny, de le voany roa igny am'zaigny <hesitation> <noise> rabezigna amin'ny fanaigna amin'ny f- am- <hesitation> ny môtro de izy ake am'zay maigna izy totoigny de fiahiny.